Mmm ini katingilikaa ngepelia sana sana ka shai, ngamenywa ka shai <noise> nge- ngando kolia kwetre ka mbirwa ngaliya alafu ngafuma ngala ka tunda ngekoriya moyo wa kwa ngakunda nndo cha raha kabisa, twetre matatiso kabisa na kananasi ngasanda nsho kindo ngependelia wakati ngitramre frii <noise> ngikundile au karangaa ngakanga nikaika kibakulini mnduasha akalao na ningalao teyari ngakoriya maisha akwakwamfiri ye enda undusha mmm!. Vandu we kolya wali savasava ve eshi lugha i yakwa trutamle trutetra fo chanza tujenge maisha kwa ajili ya familia <noise> alaf tusakwe mfumo wa maisha unda atra tukamemanya shandu maisha ali dakikai tuyajenge shi kayindi, tumwanye tukarunda kikyokei le chetusaidia twakoliya chesha aribu twelekana nacho tukakolya nndo ki kili kisha tweve endelia nacho na nndo cha kwanza halya twe manya ifanya <noise> mambo ya utamaduni labda kolyaaa tukundi tukundi isuka hata kikabu, Tukundi ishona mkeka, au tukundi tuanse kikundi cha mutru che tengenesa batiki, au tukundi tusengete handu twretramia wamama tufanye biashara ya upendo, au tusengete handu tutreme truharuwe kikundi chetrema tuikiye mbegu fulani nisosayo trutamle kwa wakati trutretra ndo cheva indusha, lakini kwa mndu binafsi sha ani we hamua kwamba <noise> ndo fulani chiende we kolya fulani hata kikundi inatakiwa kwanza mkae. mtamie handu hamu kive kikundi cha familika- vandu va sima shari ve sha amba nalehemba mama ushauri yani ni mndu aling'ana akushauri uvefo dakika hihoyi umri twretre hatuta- trukundi truhongwe na mndu fo ngikundi mndu akisengetre ushauri maana ake ukahongwa na mndu ni mtiiri mwingi sooso <noise> neushauri dakikai ngi ukundi kwahiyo trukavetramia labda sha ndu ife uli dakikai mamalau sha tramba linu trundro hata tire muhoko trutengenese trufanye sha keki, trudue labda matunda fulani, trudue sha kikundi cha vamama cheva ata, shandu uri fikilia ife ikundi idua kikundi cho ukamekya handu we loliya kikae fumuka kikae vakishaa na mndu u ngi kavendelia ng'ama na kitriao na mwingi ka vekoriya na ungi kanekoliya ushauri tengenesa hata teyari maendeleo eva fo lakini koliya ni kutii hapana.